آآ أفضل طريقة هي لأن يكون عندها تحضير مسبق، <hesitation> يكتب نقاط رئيسية ويتمرن جدام المرايا و <hesitation> مع حد آآ يوثق فيه يبدأ <hesitation> بالتحدث جدام آآ مجموعات صغيرة باش يولي عنده ثقة أكبر وكل مرة يحاول يواجه التوتر بشجاعة.